Yaa neya ina botua, ya lematana abele ni futusa. Futusa mai ya ina, lei lei lei lei, ya haflei lei matana ableni enlima. Amau ya haflei. Ya haflei huan, ya ote, ni amra. Ufailana anin, kai esa haa sifu emei ya huna. Ya uma waha, ya tepwahasala, lehuan yaa bolo. bangkala te fit'teste yak bakmalati lauhuan, ya huna. Wayama akel, ya uhil esen enen no. obo aneme holoy huan ya hufuka luna wabala, tu wamota bala huan. Ya kal kal amra, ka luna tomomotama lei huan. Ya hili ni yak mulalaina tu yak yana anne, am unai lolohok. Am unai sef, amaun sul ya hakalai hoo melewa anin. Ara e dainan arae, ya hakalai seu, ya tebu. Ya tebu huan tuak mola e <hesitation> molalaina am takni watafe. Lehuan ya huwohi, ya hil amra humanaine mehin dokya hakalay reme, sul am ai. Ama'oa am hit twe, amra enhe nam'ma amra tahitu tuhe. Sinouk bokbara bokbara tahele bakehe.